De lafa iha koa moa zany ihina sakafo voalanjalanja a, <hesitation> tokony ho hisy vary ao na hoe paty de mba tokony hisy legioma koa ao, tokony hisy <hesitation> prôteinina koa zany ao ohatry hoe trondro, hena, ze mitovitovy am'zay zany de ataonao lafa iha mihina de tokony mba hisy an'iregny avao koa zany sakafonao na maraindray na atoandro na hariva.